Gsaanti ma nsaante a ɓaali wiinda we de, ndu uyaa mo fjaa ma fmafgi fñób ma haaj, unan yaa ngi fmindi ma, fee ma fana fii ruŋ ga habe. Bolo nda adaaji gaŧ mo habo, bâgaafi, mee fjaa ma feefgi fndaŋ bâa ma a ɓaali ma.